،الحتات الحولنا الخرطوم ،بحري ،امدرمان ،مدني ،سنار، سنجه، ابوحجار، الدمازين ،الكرمك، قيسان، خرطوم بالليل ،ديرنق ،باو، بوط ،المفازه ،الرصيرص، الدندر ،السوكي ،ودالعباس، ابو نعامه، تمبول ،الحصحيصا ،الكاملين ،الجزيره ابا ،كوستي ، ربك ،القطينه ،الدويم ،ود الزاكي ،اربعه وعشرين القرشي ،طيبه الشيخ عبدالمحمود ،المناقل ، جبل مويه ،الفاو، القضارف ،هيا، بورتسودان ،سواكن ، طوكر ،سنكات ،اربعات ،جبيت ،حلفا ،عبري ،حميد، صاي ،كرمه، السليم ،دنقلا ،ودنميري ،الغابه ،القولد ،امنتقو، دمبو، دنقلا العجوز، الدبه ،منصوركوتي حسين نارتي ،كورتي، الغدار، تنقاسي ،القرير ،مروي ،كريمه ،نوري ،الزومه ،ابوحمد، عطبره ،الباوقه ،الدامر، كبوشية ،البجراويه ،شندي حجرالعسل، حجرالطير، الكمر، البسابير، بارا جبرة الشيخ ،حمرة الوز ،ام بادر ،الابيض ،النهود ،الفوله، بابنوسه ،الدلنج ،هبيلا ،كورتالا، امروابه ،العباسيه تقلي ،رشاد ،خورالدليب ،ابوجبيهه ،كادقلي، كاكا، الفاشر، الضعين ،مليط ،نيالا، الجنينه، كاس، المالحه، زالنجي ،نيرتتي ،مرتجلو ،قلول ،ساورا ، سوني ، الردوم، الجنينه. في حتات تانيه كتيره ما متزكرها